<hesitation> Karazany ronono maro, ary misy kô ny maha samihafa azy, vôlôhany aminzegny, rononon'ôlo, igny zao le efa hitan'ôlo fô <hesitation> zaza hômagna azy zaza malemy, de misy kô ny <hesitation> ronono hazo, azo avy amin'ny kakazo agnisany zegny sôza regny ôhatra, de misy kô ny rononom'biby, biby regny tsy avony fô mitovitovy amin'ny ôlona mbô managna ronono koa zare.